Ëntà piese 'na scacchiera e cumincé a giöghi, prima pruvé a fe le mosse da sul për ën po d'temp, pöi ëntà bütese ën cumpetisun cun d'auti ch'a giögu a scacchi e via via sempre cun cuaidün pi brau ën manera che deve fe sempre pi për diventé ün campiun